دعم المؤسسات الداعمه للمستشفيات اللي بتساعد الناس عن إن هما يخفوا من أمراض زي مستشفى سبعة وخمسين تلاتة سبعة وخمسين اللي بتساعد المرضى المصابين بالسرطان إن هما يتشافوا ويرجعوا أحسن من الأول، بساعدهم عن طريق التبرع بفلوس أو التبرع بأدوية أو إن أنا بروح أيام هناك وبساعد والمرضى وبساعد الأطفال.